زهرة التوليب هي افضل <hesitation> واجمل زهرة شفتها بحياتي، هي زهرتي المفضلة، <hesitation> دايما اشوفها بالحديقة وبمحلات الورود يعني بشكل مستمر اشوفها، وهي زهرة المفضلة، كمان اشتريها اوقات لنفسي ولها اكثر من لون يعني وكلهم حلوين.